Eduwi-o odik owuri edwi kam womea m baak ko mbaak-a owuri bo eduwi mẹ dẹ owu mẹ eduwi ekewi edan sa momo ramag ochi eduwi eduwi ma-dẹ owura mẹ ogbu wani atzah dawi akwohngi song ake zubua akwohngibong ma arawa biphyitt ma-zeh-zeh ma ejibh eduwi mado owobh me ava zima achi wo-wo atzima adowa ke eduwi ava sa dawaa edong cha momorang-orangha aka dowaa ma eduwi ava zah a dowa mbom fa adok-adoke biphyrit atzima chi voko-ovokko tara mẹ ma eduwi eduwi ke mado owuwa mẹ okawi edan-e momo simma eduwi ogbe wani echanni atzima rawi eduwi ogbe wani ava simma ndong-eẹ atzima rawi eduwi ogbe wani afa si edawi asi-asi mando oda ayok cha ma odami eduwi asi-asi owuribe kun madin wowaa kam bhamma edam o chani da aduwi wari macha bẹ atzubui adong akpara aha kaam emẹ edaak-a but cha peẹ mo odak-odaak hara eden asi sa bẹ atzubua sẹ asibihyit bẹ agaa mẹ awang ewudi mẽ selt ekke edamma oyok chama atzimm ekwaa bẹ atzimma arrawi odu macha okka kwaam ẹ wo ẹmẹkpa ozum thara kẹ okpo eduwi orra-rawi ka adam-adam ẹdomma simmi edam-odum eduwi cho rara-va abẹn bo kam kke odammi kkoda sa sẹ odak kwu achi oda cha eden oda cha akwonng isong oda ẹdonni oda ẹshanni ede-dak-oo kamm ma bi owowa eduwi ka-edan ka-edan ka-edan mkpo orarawi ma di owobha ma Ke ottoku <hesitation> fuwa ikim nnda pawwi ke simosi ma deen owobua ma kam ottoku manda wani fo ham-ohami osi-si kkoda ogbu wa kwa ottoku omo wammo osisi not be say okpo-kpo ki orrong wa mkpo fa he but madadma pe wowbu ttara odin kwaam mar kpe nnang kpan ffo oku-ku nn sosaa ottouk kko di annan ma be si fe ifan si mazima ettem edam-o edam kkam-and nnka be si fe awany ke emma ettem e dam-o.